Gny fomba hoe fiasan’ny fermeturan’ny akanjo regny zao, izy raha ohatry anao ka hoe hanala ny akanjo iny, de vahanao fotsiny iny fermeture iny de miala akanjonao. Anao koa ohatra hoe hanao akanjo igny de izy magnidy an'ny akanjonao igny, ohatrohatran'zay.